कपुर जुन्दल् सेन्, सेने अम बहुत् धर्नके कम् कोरे। अमर् देहतो धकिथ् हो बोले अम हो है कोरे। जोदि अम सेने थके बहुतु खेतोथ् हो बिद होइ अम। धकिथ् हो बोले, मने अम देहतो धकिथ् हो बोले हो बिद होइ। सेने धले। अरो जोदि सेने थके नहोले, नहोले अम जोदि अमि स्वेअतेर् पिनु जोदि त सेने थके नहोले बहुत् अम दिग्द हो बरे। हेते नेके बहुत् खेतोथ् हो है कोरे। कपुर, कपुर जोदि अम सेने धले थके नेके बहुत् खेतोथ् अम हो है कोरे। अरो सेने अस कर्ने अमि भल्दोरे कपु पिनु ब परो। अरो, अरो, गाज्, अरो स्वेअतेर् पिनुलो स्वेअतेर् जोदि सेने थके नेके बहुत् खिनि कर्ने भल् होइ। अमर् देहतो धकिथ् हो बो परे।